اتمنى لو كنت اعرف الاسباني عشان الاسباني لغة منتشرة في بلاد كثيرة جدا وبتفتح افاق وابواب للتواصل مع ثقافات كثيرة جدا واقدر اسافر في بلاد كثيرة في اسبانيا الثقافة نفسها مختلفة وحلوة وجميلة يعني.